அயர்னிங் போர்டு ஒரு நிலையான தட்டையான. மேற்பரப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இது. சலவை செய்யும் போது துணிகளை வைத்திருக்க. வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இது இரும்பைப் பயன்படுத்தி. சுருக்கங்கள் மற்றும் மடிப்புகளை எளிதாக. மென்மையாக்க அனுமதிக்கிறது இறுதியில் உங்கள். ஆடைகள் சுத்தமாகவும் அழகாகவும் இருக்கும். அடிப்படையில் இது சலவை செயல்முறைக்கு. ஒரு பிரத்யேக தளத்தை வழங்குகிறது.